Ṁmé- sé m̄má ino̱ mb́o̱ṉ agẃọ́ itèm̱ agẃọ akeyun ajem ikpon utom ine item, n̄édẹhẹ, idehe̱ ide̱he̱, ukéd agẃo̱ ke áfọ áno̱ item yak amá íḱo̱p mbo̱n se imá iko̱p item, asefon nńe mḿo. Agẃo aseke amá ikpo̱n ụto̱n, inó itém agwo, idaha am, mbah mmi kṕekúd se agwo anám, ańye áde ké ṉkpo̱ ade ifo̱no̱, ámi n̄ketang iko̱ nno̱ anye ṉte iko̱ itēm ānge aḱpa̱n uton Ndah úkúd ḱe̱ ánye̱ ákpo̱o̱ uto̱n, ano yién, ánu̱ṉ anám itém̱ aḏe, Akam̱á akpep n̄kpo̱ ano idem̱ am̄m̱ọ iniked nw̄éṉ, mkpekud nte agwo ade ayie ndúdúe m̄m̱e- núng mbe̱n idém̱ ami nkene agwo ade nung nkélo̱ko̱ agwo̱ ade item, ntán iko̱ no̱ agwọ ade ńkpo̱ afó oje̱me̱ ina̱m de, ke ami mmaha, ánye ańu̱n áko̱p annó mbo̱n ágwo̱, mmade, nseke nó itéḿ ańye aṉun ase ali̱ eli nkom agwo ke akpede, idehe item ofo ade, ke íkpó ikédúk mfana ke imo̱ idonoke ṉátiá, imo̱ ikpena̱m, ánwọ ánwọ afo̱, agẃo̱ o̱ko̱p ite̱m̱.